أكيد بلي <hesitation> الإقتصاد مهم لأنه ضوك الإقتصاد العالمي قلوبالي سما معنتها كاين العولمه ياسر سما عاد الإقتصاد تاع العالم الكل مرتبط ببعضاه وكامل تحتكر الولايات المتحده لازمنا لازم الناس تقرا الإقتصاد تتطور فيه باه تحارب الولايات المتحده الأمريكيه وتضعف إقتصادها وتقوى إقتصاد المعسكر الشرقي اللي هي الصين والدول العربيه وإيران.